אבער מ'האט זיך זייער שטארק געדארפט אנשטרענגען צו קענען פארשטיין וואס די בוים רעדט, און נאר איין מענטש אין די גאנצע שטאט האט זיך צוגעהערט און, דער בוים האט אים געזאגט, אז אויב ער גייט אראפווארפן די בוים און אויפגראבן, גייט ער טרעפן א גרויסע אוצר. און ער האט אזוי געטוהן; ער האט אראפגעווארפן די בוים און, ער האט געטראפן א ריזיגע אוצר